Tawimaran papal tefukanyamdu suorani, misoran anempe hako ondye maridalam, ko bo hako jay torrata hembe, gam ko adibo misoranta hembe ko yaata torrawe, ko bo kombarata we.